أحب إني أزور المتاحف الفنية، يعني أستمتع فيها لإنها تمنحني فرصة إني أستكشف الأعمال الفنية والثقافات المختلفة، كل لوحة أو تمثال يعني يحكيها قصة فريدة ويعكس أفكار الفنان نفسه، فأحب الأجواء الهادئة هناك، وكيف يمكنني أتفاعل مع الفن بطرق مختلفة? وبعد تزيدني يعني في الإلهام، وتفتح لي آفاق جديدة في التفكير، وإنتي أي نوع من المتاحف بتحبين تزورينها?